Kô za zen̈y takan̈a mpanjaka araiky, ataondreo prizon an̈atiny lakoro abo dia abo. Mba izahavako sôvetazy irô, koa tsy afaka mihiaka mare; tsy aiko feky raha atao amiren̈y dônko e.